Bueno amigoná ja ka jɨni ta'ána jɨn ku'á xaán in edaá ja ja ku ɨóna amigona ja ochenta ja setenta ja sesenta <hesitation> cuarenta, treinta yuan ka ku amigo- na ja ka jɨni ta'ana jɨn chi nani ya'a yuaán nu ka keentayo ka sa'atɨúnyo te ka jɨ ta'ányo te te ka kentoó amistáyo yuan ku amigo ka jɨkayó jɨn ntesa iyo sa'ayo llevar jɨn.